<hesitation> Dinazôro sy de fantako loatra satria efa be taloha be takagny no misy anazy de efa sisy m- kôza izy am'izao fa misy foagna dinazôro le misy helatra de misy le sisy helatra de misy le tonga de manana tongotra roy mitsangana, misy mandeha efatra, de izy io misy lahy, misy vavy de misy madinika, misy maventy.